هغه غوښه چي په هم برګر کي ځاي پرځاي کیږي طریقه ډيره ساده او اسانه ده آ لومړي به غوښه ګډه وډه کړي بیا به وروسته پټي تري تاوو کړي دپټې دتاولو څخه وروسته به غوښه ګرمه کړي آ او همدارنګه بیا هم برګر کی ځای پرځاي کړی د نورو موادو سره یوځاي. هم پرګر به جوړ سي